الثقافة ديال الولايات المتحدة الأمريكية فيها ثقافة من التنوع، أمريكا هي ميلتينغ بوت، واحد المجتمع مكون من مختلف الثقافات لأن من بعد الاكتشاف ديالها توافدو عليها شعوب من مختلف دول العالم إلى جانب السكان الأصليين ديالها.